binness anin lilah feed biness ka worra suunen lawoon, lawoon maanif feeda lawonin binees fujo kabumuu, woyuu inamaraa hinyakuu.lamesitinen aneen iraa dugaa, aneeni, fooni, dadda, addanoa.kulii irra dargetaa binees akaas tukufuua hindargenuu, annenen jannah kassit dugenii.